Haŋ saayiŋ ntelu le jaŋ de waatoo bee, a soto le pasiko muŋ noŋ, waafirilaalu minnu ka taa luumoo to, i ka ndukoo ke naŋ niŋ a ye a tara nuŋ wo te keeriŋ taabulu waafiroo n ka a ka mankee le pasiko kanjoo ye waatoo le soto, sanjaanoo i ka taa le, jaatoo ka taa le, kaanoo ka taa le i bee ka baŋ ne bari saayiŋ niŋ luumoo be keeriŋ, i taata i ye ndukoo ke naŋ luumoo to, hani jaŋ taa banta, i ka wo kontineendi le, wo buka baŋ.